Pipe bai twui sotonna bagwui kaisa kaham tei kwtal pipe nangnai. Pipe o twui cholima khe gravity tei pump ni phaan bai se choli o. O phaan no nana hingkhe twui naharma jaga kuchugo tei twui twlangma jaga hacher o wngna nangnai. Tamoni hinkhe twui sakani simi tolao se choli o. Twui no tola ni simi saka o tisana hinkhe kaisa pump ba motor nangnai. Wngya khe twui no sakao tisawui manya. Chikon pipe tei chikon pump bai twui no belai hachal tei kuchugo twlangwui maya. Aboni bagwui no twui sotonna khe kaham pipe tei phaan gwnang pump nangnai.